Tikish mashinasi juda murakkab sxema bilan ishlab, u tikilayotgan joy yoki tovardagi iplarni bir-biriga to'qish va mustahkam tikin hosil qilish vazifasini bajaradi. Bu orqali judayam chiroyli va bejirim tikimlarni bajarish mumkin.